Anga lo vatono nepap agong me totong kibung huamita rovie ta pu ta tom tan ta gua lon ta na han le e rosi tin han gua kem me muntuan me pu me vanging vantem herek anga kaka e me gua me ntonga kem ta gua lon me pur tita ntonga ta long menien tita pu ta radel van alo burdel puhim e buo kem ta ka e buo tonga kemta tong hum ma kem ta ini nepap ai kem me mlol kem mentonga me gua lon. Kem me ra han le rosi kem me kua kem me dim lon anga mepka mer ma mo pel ton ana me mel mel kuam mo i me so kem me lakap pasing kei per me ntonga mena lalguan pe me gole oh kem, me gole oh kem, kem me gua kem me nahan me so harek, harek mentonga me lolong lol di me vapte ti me ha harek harek me pu kem me nir kem me, kuakem me mdi molol di pe kem me toma horek anga nepa me hati ma pe siam.